لو أقدر أتعلم لغة واحدة فورًا، أختار اللغة الصينية. السبب إنها لغة العالم الجديد، وبها فرص كبيرة في التجارة والأعمال. تعلم الصينية يفتح لي أبواب كثيرة، خصوصًا إذا كنت مهتم بالشغل أو الاستثمارات. بعد، ثقافتهم غنية ومختلفة، وتعلم اللغة يخليك تفهم الناس بشكل أعمق، وهذا يوسع آفاقي ويخليني أكون جزء من عالم أكبر.